Email ty zany sy raha de fampiasako lotry zany izy io sady iaho avao koa sy raha hoe miasa, fa da gne <hesitation> ah de gne faraparasiny angamba i <hesitation> indraiky isan-kerinandro sy raha de mandefa an'io matetiky lotry iaho fa da <hesitation> sy indraindraiky avao, gne mandefa CV la agny fa la ankoatran'izay oh sy mandefa iaho.